आपन जु छ फिल्म का बारा मा जू तुम्बड फिल्म का बारा मा सही बताई थो या बहुत ही कमाल कि फिल्म छ। और मेक बहुत ही बढ़िया लगी जु भी ये की कहानी छ स्टोरी छ मैके बहुत पसन्द आई। या पौराणिक चीजु पर व्यवस्थित छ और ये की कहानी सी मैं काफी प्रभावित व्हाई और या कहानी मेक बहुत पसन्द आई यन कहानी अगने भी बनी चेन्दी जु हमूक पसंद आऊंन।